:Kehehn' :meheh' 'sorn :meheh' nyieh, <hesitation> :kehehn' :meheh'na, :kehehn' :meheh'na :due', :kehehn' <hesitation> :kehehn' :meheh' 'sorn, :kehehn' nyieh, <hesitation> :kehehn' :mm', :kehehn' :meheh' 'sorn taan, :kehehn' :meheh' 'sorn nyieh, :kehehn' :meheh' 'sorn :mm', :kehehn' :meheh' 'sorn :meheh'na, :kehehn' :meheh' 'sorn :meheh'lo:, :kehehn' :meheh' 'sorn :meheh''sorn, :kehehn' :meheh' 'sorn :meheh' na, :kehehn' :meheh' 'sorn, :kehehn' :meheh'na, :kehehn' :meheh'na: <hesitation> :due', :kehehn' :meheh'na 'sororn'., :kehehn' :meheh'na taan, :kehehn' :meheh'na nyieh, <hesitation> :kehehn' :meheh'na :mm', :kehehn' :meheh'na, :Kehehn' :meheh'na :meheh'lo, :kehehn' :meheh'na :meheh'na, :kehehn' :meheh'na :meheh' nyieh, :kehehn' <hesitation> :meheh'na', :kehehn' :meheh'na :due', :kehehn' :meheh'na 'sororn', :kehehn' :meheh':meheh'na nyieh, :kehehn' :meheh'na :mm', :kehehn' :meheh'na :meheh'lo:. :kehehn' :meheh'na :meheh'na, <hesitation> :kehehn', :meheh'nyieh :due', <hesitation> :kehehn', :meheh'nyieh 'sororn', :kehehn', :meheh'nyieh taan, :kehehn', :meheh'nyieh nyieh, :kehehn', :meheh'nyieh :mm', :kehehn', :meheh'nyieh :meheh' lo:, :kehehn', :meheh'nyieh :meheh' 'sorn, :kehehn', :meheh'nyieh :meheh' nyieh, <hesitation> 'wlu :due'..